Este ät este este tikajpa, perro este cuando tuwita'p cuando otonyajpa entre nye'kä, entre 'yune na nä'otonhyajtäjpa, pero äjtyä ntatä näktyäjyapya por que porque nta otonhyajpa igual como äjtyä, entonce jete cuando aullatzäjkyajpa, es por que nä kyenyaju ti'yä algun este algun mal, algun algo este yatzypät jete nä kenyaju, entonce este jete este aullatzäjkyajpa, las doce de la noche, jete nap aullatzäjkyaju por que nä kyenyaju, entonce ya jetä es como es como este jetä jayapä tuwi, nä tzamyaju yomoji'k entre nye'kta'p pue' y 'yuneta'p tambien nyätzamyajpa, entonces si, pero äjtyät ntatä tzyi'pa cuenta por que son este meramente perro y y entonces este pero ät tzyipa't cuenta por que este y cuando nä wojyaju es por que nä nujkyajtyo' gente, äjä' cuando ijtupä calle'oj je tuwi y nä minu gente pue nya nujkyajtyo'u, entonces este äjtyät wejintujkyajpatät wa'k jana kya'syaju este persona y este tejenä' nyäktyäyajpa, este ti'kajyajpa kä'yi mä'nyajpa, jenä wa'k wa'k jana kyä'syaju je pät.